Karazagna tegny ampiasaiko araiko fogna le ampasaignay mianakavy de fa le betsimisaraka avaratra fogna ampiasaignay, <hesitation> zahay dimy samy mampiasa izy.